Igai ekeng ga igai aneng a no riga tokon ro ina lain kata siva lo lana kalkalu gi pasal aneng a non ri kalapang pou sege a sotot oa kalapang riga polu sene ina mana non ri pasal usege wo neng nok kalume aroi lo paspasalan ina inang lo kata siva lo wait rewain no pasal tuman ga tokon maria paspasalan ina naus sege be nuk inang ro aino kalapang mana pasal kalapang nonas lakos ina nok pasal usege sang lo pal gun longina no gariap kalume ga malmal usege a wog wok tano non gewek kulu a mana nonol tara non longina ina sinuk weak ta siva ga tokon man na paspasalanpus ina wege we nuk ingang lo Kalume inang lo kata siva no gi wok anang lo no a wo neng ga ro a soto nonol gi sang no sege no asinuk lo kata siva kolo wok nok kalume sinsinuk tatanim no woka kanap ina nuk kal um la wai sot lo lana kam tongintol wonge ga minang kas lo kam siva wo no gi nang la siva no ga tokon man etang ina angasik ekam tongintol a woneng ga gewak aro nogi nang no ga minang etang na sege wo angasik nu na tong kamam na nong etang rikalkal lum kulumam tana poke angasik mam pana surum e mana kain hot anem in angasik kam tongintol no akai kalum tana nik lo lana igai gara ga sang aga kalum maneng pana woneng nuk minang akas lo malak no kalume kam sinuk giro a no gi nang nok sinsinuk lo kata siva no no kalum manang tana no ga tokon manot etan in gasi hong enon wari gae kulap a nom eri ap pana. A no tana ga ima soso e nene u leue mana kain igai aneng gi sang e lak kulum aleng pana lo lana paspasalan ina inang lo kata siva lo wait lo sura lo mana piking a kalum minang tana ai nu wa ro so la ina nok kalum manang mana paspasalanpus ina uesege anok sokoman a kain paspasalan ina nuk inang ina nuk kalume soto kain siva nuako lak inang lono kam nonol gi wok nonol kasang nuk mas nonolapus lo sotoi nuak wosopi etan lo kam sinuk ai lo kata siva wo nu wok inang lo no nuk wospoi etang o nok wosopi palawian lo kam tongintol kain igaina gi sang.